اكيد اكو فرق بين الثقة و الأيمان، الثقة لمن اني اكون على ثقة بنفسي و اكون على ثقة انو اني راح اكدر انجح ، بس اشوف انو الأيمان لازم انو يكون ضروري و لازم انو الشخص يكون عنده ايمان يا اما تكون بدينه يا اما تكون ب ايي- معتقداته فلمن اني يكون عندي ايمان بذيج الأشياء هو اوتوماتيكيا حيكون عندي ثقة بنفسي.